हाँ जानवर जू छन यू दूशर थै देखी चीज सीख सकदा छन। जन शेर जू अकेला शिकार करदू। और अगर वू झूण मा शिकार कौरू त ऊथै मांस मिना चांस ज्यादा हुवाला